No ngattirta ɓocce ca'aɗe kawritadum e ɓiɓɓe leɗɗe. Bawo tawe a heɓi ɓoccede ɗen, a waddi fangel maɗa a layɓi haa laɓi a waddi nabban maɓa a watti are a daki dow hite. <hesitation> Ɓawo a ɓili dum dow hite faa nebban dan woyni tawa ɓocceden bo a irtide. Ta irtede fu sai ngatta de e nder nebban buludan boludan <hesitation> dan faa to ɓendi jiffina keɓa ɓiɓɓe leɗɗe non ira to nebban dan nonni <hesitation> fu e tacca dow ɓoccode den, <hesitation> sai tawa no ngidirɗe fu ndara no ngiɗirda fu, haa to yottake no ngiɗirda maɗa accira non sai nyama.